Naftir e ladde nde baklava to Gleydi Gries e ladde Tiramisu to Itali, ladde Moci to Japan, ladde Kulfi to India, e ladde Alfajos to South America naftir ɗe ladde a nana e mbiyel ɗum yaadu.